﻿to in tana tanako katakate ɗane to ancekan Jagatimu eh jegatimu mala maya ƙwayin mala ila karatu mala ina ƙarakum mala ina <hesitation> mala ina askum mala ina askum ina miya to semiya mala ina ndaru se mala ina walatomu mumusen du walatimu mayati ƙwayin mala ina lamu mala ina ta miya toh laukede kammedi nalaina lauke kamimmedi nalaina woɗi mala ina kaira to woɗi maya wodi nawala kamayati ƙwayin wodi nawala ƙoraƙom askum wodi nawala giita kasuwandum toh ancekam nammedi dabam dabamde kowa laukena ina minni laukena ina minni kolauceka sanaati to ancede mala jama`a to mude ni gitim gitim mude dumudumu tom muzafannau.